kasagalen <hesitation> gar Egyptin tun nyaat, Egyptin foni, workia, maharagea, sambusa, kalmatia, mandazia, chapatia, anneni, damma, won tan akan nyaati maviazio tamufa, biryanifa, midan pilauafa, won tan akan nyaati db ete amminen fon galatif rea, hollio kulli hinyaati, foni, <hesitation> fon gurumesatan kulli hinyaati.